Gahwa ien irbiri owogirbair bon habashigon irbair, barazeligon irbair, habashie habitani shafara tamtanikon narra, lazim erin <hesitation> barazelidaton kedika gorbi tamtani fa ashringa kedika, <hesitation> barazelikoni habitani kedika dawra ozinia gongeni wala naraimo ashra yani igaito fadelie.